<hesitation> so nay haalaama. Kulle jogiiɗe koyɗe nay ɗee hakkile an warta e muuɗun. Hono nagge en mbaalou en, mbeewa en. Ɗun e hono muuɗun. Maa du jooni, saa ƴeewii fulɓe ana mbiya nay. Wala ko waɗi so ɗun wiyaa nay dee, enɗi nay woni ko ɗun jogii. <noise> So wanaa nagge mi anndaa fu yalla won daaba jogiiɗo ton enɗi nay. <hesitation> Ɗun waɗi so nagge ana wiyee nagge nokku fulɓe.